Jicaŋéén wanja aŋamé galéjool miin nakaan, siin aŋago nak atosoor, naŋago nawaaj béjoow gaféén. Wala nalako tiin éni ugorénol, galééj ga inja aŋaar nawaaj miin atééy bépak, jicaŋéén déré inja aŋarmé galéjool békaan.